Leyde ko mi anndi de dudd, raa e Afrik e wodi Najeriya, Nijar, CHadi, Binin, Golkos, Mali, Aljeriya, Sudan, Masar, Madagaska, Kingo, ZImbabuwe, e Senegal. E Asiya e wodi Saudiyya, Indiya, Sin, Japan, Malesiya, Yemen, Isra'ila, e Bahrain. E Yurof e wodi Andalus, Jamus, Ingila, Faransa Rome, e wodi Amirk e Kanada.